Rô bòka Pero kà zen̈y, miaroaro be koa zen̈y sakafondrô. Miaro miaro amin'ny aindiainina, espan̈ôly ndreky aziatika rô iny. De <hesitation> tia mampiasa poasòn marìne miaro amin'ny sitron àby reo. De pômy de tera kà ten̈a fampiasan-drô. Aviô koa manano <hesitation> akôho ten̈a epise be ren̈y zen̈y ny ten̈a spesialitean-drô oe.